Mane weya we ƙuɓuk ye mane weya kpaada ti ƙuɓuk koona maa yuwa kpaada ye yuwoni kan weeni ta ya nyimmo to ne ta dik minan kpang mano ma weya mina ti kuuno ne pamma ti yamma yinna bi wen ne maa kan shiɓo nen li shnii na to shiɓo ye mu yu maari naa liyani ta ya maari shinu maa terei ƙoƙo wesshina sheegyu a ɗo gado yeno ta wejonum sai dai gado ilimi yeno ta wejani ti shiɓono mano ma weya we duniya yeno yuwano kan kpadano na li shinii ta ya maari naa liyani ti makaranta we ya maari ye we gobnotim naa warini piree private makaranta kine ne ta lin shiɓono mana yuwa kaa lee to digi wen ne fuwa po yaani ammo makka jerusalem ya ma ka we ma foraa na iya ammani nen wa geeru yee yuwaro ya ya maƙo maa yuwa kpaada amma ke wa geero makka ko ken geeru jerusalem in ne ma yuwaa kpanda.

Ta gwadani koo ne ta iya yiu amana yeji minano ye ne yiu ti memme ai ba wai minaƙo weeƙo po ƙuuƙo ye ƙen ti yuun weyye ba ken ti yuun yeddee po shaariƙo leƙan ba ken ti taimikina ti memme pomun ye shwijii muraa maa wanna minu kan shuran addini maƙɛ anɓalla kɛn ti munu wee yuwaro sheeno yamma ta zakka kɛn ti fori kɛn ti mini maƙaa an sallah shinu maa to mon zakka kɛn fori kɛn ti mini kɛn ti kyɛutitina koo ti bino maƙa weya bino ke ta iya yuun ƙoƙo wee laaɗa ke peno yeɗɗee kɛ weyaan weyyeyem tenee wee ɗing mano mayuwaƙo kpaaɗa te wee na yaani la win takaito.